Yowu«noise» niyi lenuyi do awo la katin sukuru do kurmadi awa ngilaye kuwanguyi candea sirawu yerowalkuno awo adi niyi hal fin kongaro manum yimi? Hal kuwangaro manum kunjoye awo katin gowuduye kuwanguro manum kunjoye adi mburonum lardunda coronga wunu, lardua danum cullo wuniya larda šara fi kuro? Hakumayi šaranga kalkalo kancia la? Lejinayi ngoran šaranga kalkallo daal šarayen kida dia la? Hal fin lardundan kirayo? Kuna hakumayi kuna šara kanci gulciadi na laa ma nguro la ma timea ma šara nowudu konngu sutuwa kalkalo kancina diye. Šara kina leninaye gulcia, lejina šara coro kakadu wuya, kla kakadiyan kanji. Addi ngaayi diya goniya fraat yadena lejinaro awo adi ko wuyi leniyi do katin kando. Awo adi awo ngila kuwanguyi candia ngilawo. Deyi katin dunum kota Kudu ndoko kowundaro yukuyiya kongayi kayi do fancia nondiyi yiyoyinaro ngonum yadum lejina sira lejinaro yimi, buladeawayi liman ngorayero yimi. A a lejinanu ngoran coron mara diya mararo yadi yimi, na la kuna mara diye do, nguro laro gamia mara diya mararo yadum yimia awo adi katin kurkomu guliya na šara siran marayi goyiya tiyi kayin cadu lejinaro cin ngayiwayi«unitelligible» na laro gireyiri. Kamma nayi lejima lejina šara kakaduye kalkal juli kakdin sida kanci borowalcia yadum hakumaro yimi, hakumayi ganunga tobbokcu kalkalo kidearo walcia yadun hakumaro awadi ko wuyi leniyi do katin kurko awadi kongiyi candia ngilawo mu yimia wette fuwunga hakumayi kida. Adi kin yindinbe tiwo. Bundo ko mayi larduye, mayi larduye ngoro coron koro, mayiyadi mayi kam ngayoye šara kuna mayiye šarangu kancia, šara kalkal adal cikkallo kancirowalcia awo niyi katin gommadi brad yadum mayiro, mayi aan awadi wiyi katin kurko Halngu kurka guluyi halngu guluyadi wuyi kla daalin ngoro flan flan kate wallafad flani n flani n kate, walla dulin na akedin ngaayo mayiyaro halngu kandumma ngayi gulum taktak yimia awo niyi ngomum kidama ekediro mayiyaro salamkirmi hakumaro kadomro walciaye halngu kandumma gulluyi, wuyi a adi kummadinadi ko na ekedi kadan leniyido ngoro n ngoro n kate fad- n fada n kate duliyi den, na den ngaayo awadi ekero kurko hakumaroye kuluyi, ledjina waye guluyi, marawa kal ngaayo gullum yadum tindiro awa sallamnirmi adi awo kuwangu awo kuwanguyi koloyino deyi na den de waradati a la cukuro kananniyi jina ye diye, awo la cukuruwu katiyi jina ye diye awa ngila kuwanguyi candea sirawuro walca yadum ekedo deyi kuwangaro salamnirmia deyi na a, na adal sidean kuwangidayi mayayi goyeyi hal lan kayi n ma royi n ngayiwayi egedo deyimayiro sallamnirmia halas mayiyayi deyi cacu kuwangaro ciyi. Halngu cacu ciya danguyi nowuno na jire sidean kuwanga tandi bes. Adi kina a katin gonum yadum kam kuncoyedi mayiyi n Mara n liman nun hakuma n yam lejina n yam addo a katin ngoniyia yadum yimi bo do kam adal diya wa yadum yimi. Kanngu kunjoya nguro kuro. Kina kumanayi larda dowo lardunde kiriye lardu kili hakumayi ye šara ngila bafu kancin bo lejinayi ye šara kakadun wuyi dina tunu hakumayi ni nganun ganunngayi kan nansayi ma klan kongu šaranga kanci lejinaye kakadu wuyi boro ma timea eyiwa a tindiyi wuya sando ña jedi bundo mara ngoroyenbe cikaltunu liman la ta tumu liman ngoron de liman cikaltunu ye diye «hesitation » liman cikaltunu mallum liman ilim woliya diye, imam la a adi di wundo wunu yuwu gonum yadum kummanayi awo adiyi wun njosuwo gulcina ye diye a la ta imamiyi goyi girayina ye diye. Wette a ta gedegede kadaa sidea laro larda wumanayi dowo cikal boro walcia ni danum naskinumma adalro walca awo niyi katin gomadi sen do nunum damu gonum yadum kudak na gilan danguyim coro fadayenwa kal kam ngila adalewa kal awa yadu danguyi. Masalan gursuwa kal, dinarwa kal, a la kulko la wa kal, kayowuwayi kal eyiyiwa nduttowayi a ngila katin kurmadi gonuwu yadiya nanumma ngila na bursawuduro walcia fannuman dagui Aa fannuman corongan danguyiya yowunummma n yal- nun kan la njirnum la ga are a kamya leyeyiro nonuyiya ngoro coron nduwuwayi kan la gede adal laro yadun nda awoniyadi life sodu mi. Halas yadum kam adallo tak danguya halas bundo ni limi. Halas limia na jamma cakadaro kotumro walcia udur la kuna gangal la sidira kan focina ye diye lamar kici kn focina ye diye lamar kotu ye kan focina ye diye cu la fotunoyina ye diye eyiwa kal mbotuna zamana yukoyi gatu klan ganoyiro walcia na kan cakuda ile gatu la gayi do wette gatu gayiro walca niyi sendo gatu awo jili fasuruwuyedii ñonowungu kuduyi. «hesitation » niye halas awoye wola dowu ma deyi ni tayi keyi kan la angula kuloyiya kinmandi jowuwa kanngula a la mi «unitelligible» awo katin kina cukuria tandia mi ekedi mi klaklanuyi klaklanuyi mana jli adi jikuyi dowo ña ta kan layi heyi awo katin sukura ndanum diya da fanduyi ndanum boro walca da deyi faciri. Aa awo katin sukuru bundo tiriwa kanngu la a ñeyi kadaa do ñei ta kan la «unitelligible» nganoyi nganoyi dowu ña ta na gedede kadaan nanum ganoyiro walcia gatu adi tamia ta kan la heyi wuye lakan awoni la ekediekedi egedi na kolokanayi wallayi aniya ta aniya kowa ngayi fandunu heyi niyi awo ndedi kolomo? Masalamn hayi wu šokušni coron kayowuni deyido na Soriyido lenido na ekedi n ekedi n kate kulloko nji. Wette niyi šakuš kandumro walciya, wette niyi kammadi wette wulena managa anggal yirdangun kafuro tamu koriyi aa wuyi na ekekdiekedin katena wuyi gursunina koloko ngoro n ngoro n kate a fada n fada n kate na duli ekediyana wuyi gursuni ekedi koloko gulcia, wette niyi nangu tiyi angu ekedi wuyi koloko gulsa niyi a kaduma na sadiyinga tulloro walcia kammaro kafuro jenuyi heyi anumma ti niyi koloma anumma kisinga ndedi? Heyi kayowuniya ekediekedina kayowuniya kedo walla culumdo ekediekedi coro ekedi yusawunga ekedi kadaro koro gulcia konumman tulloro walcia ekedo sendo, kammawa sesendo sesendo jaan kulasunidowo ña ta anga ngayo gulcuno taktako dayiya dayi wumanayi nikyi gomma ndaku tulloro walciya halas wuyi heyi awo la ekedi rikidowo deyi kina kustunumma konumma ndaku ñowunowu niyi sendo aširwan jenuwu yadia Filermia konngu anguro walcia ma ta fite girati bo anga goyi. Aa tiyi wuyi aniya fakurno nju kadaaro manasana kunumma ndoku wunum gedegedero walcia niyi wuyi a la kurkoso, gowukoso, guli bo nundamu deyi ha a la anumma Allah Allayi beyincine mi. Niyi a katin kandumma tummu dowu jamman nan damu wu gursu la katin kurko kayowu la katin kurko mia kan layi ciyuwu :«kake» nji. Walla kan layi cayi tudu hakumaro wala Mayina kan laro koyi tra ha kama filaniyi awo ekedi kada gursu kada katin goyi kida kayowu ekedi kada kuro ñunowu goyo niye manaro ngan kammaye anga fasuruwu. Kan kuma na cikal bambe Mayi ngosu n hakuma ngosu n ngayi tendiyi rutte jofowu ma deyi a boro walci. Wette ade laro awo katin ngoniyia halngu cattia halngu gulkinyedi tiwo awo gedeged kada kuro do manayi ngayi manatu dayi bo